﻿tʊɲ kuni mɪ, mɪ nɔtɔ bwangtɛ, bwangtɛ kʊma ɪng shɪdo na fan kakan nɪyɛ a kʊnnɪ dɪ shɔ kɛ, mɪ kɛtʊ nɔ wɛ, ba kɛshɛ shɪrr mɪ nɔ nɔ wɛ kɛ, mɪ nɔ ɪng kwaan shɔ wɔ. bwangtɛ kabɪ yang mangshɪ kɔ, bɪ swa ɪng sham, kabɪ twal sham wʊ kɔ, kɔn bɪ ngale wʊrɛ bɛɛ a shʊbʊ, ka lam shʊbʊ kʊ, bɪ fatta mwɛ, ka fatta mwɛ Kɔ, bɛ bɪ chɔbtʊ ka lam bɪ chɔb kʊ, bɛ dʊshɪng tʊ, ka shɪng kʊ, daam fwaad kɔ ɪng kʊnʊng kʊ dɪ kʊdtʊ, ka kʊb kʊ,bɛ bɪ kwatɔ, ka bɪ kwa kɔ, bɪ kʊttʊ dɪ shɛlɛn fɪ, mɪ kʊntʊ mɪ kʊttʊ, ka lam mɪ kʊng kɔ, daam fwaad lamɪn kɔ, bɛ mɪ shɔbɪ, ka mɪ shɔbɪ kʊ,shɛ bɪ nwatɔ, ka bɪ nwa kɔ, fɪ ba shɛl kɔn bɪ tab, ka bɪ tab kɔ kɔn nɪ yɛ nɔ shɪ, dɪ mʊran sha, dɪ wʊshɔ kɔn nɪ nɔ tɔ, yadda bangtɛ dɪ yatɔ yaam mɛ, mɔ ma kʊntɪ ma yɪmbɔ wa nge, bwangtɛn bɛttɛlɪ wʊnɪ bɪ wɔrangɛ wɛ ɪng mɔ namɪ nɔ dɔ kɔ dɪɪn, ma yɪm wngɪn, ɪng tɛbʊniyɛ a kʊntɪ dangɛ dang wɔ bɪ shɪng sham, na bɪ shɪng dʊ sham dɪ shashɪm bɪ nɪ, bɪ shɪng sham dɪ yiyən tɪ sharɪ, ka bɪ shɪm sham dɪ sho kɔ, ma kɔ sham a shɪm yɪlangshang, kɔn wʊnɪ kɪngngɛ bɪ wɔrangtʊ kɔ, shɪn wʊsha ka, shɪn wʊshʊ ka, shɪn wʊshʊ ka, tɔ daan. ﻿yanzu ɪng bwangtɛ wɔ ɪng shɪdɔ na kʊn a yɪyɛ nɪ yatɔ yam dɪ shɔ kɛ, ba wunəng kɛshɛ shɪrr shɛ yɪl kwannɛ, yil kwannɛ ɪng mʊk dɪ mʊran sha, dʊr shɪ bɪshɪn wʊnɪ a no wɪ, ɪng kwaan nɛ mʊran sha, ka lam mɪ mʊk dɪ mʊran sha kɔ, mʊran sha wʊnʊ na bɪ na bɪ kɛchɪtɔ, nɪ nɔ nɪ shɛltɪn fii, ba shɪdɔ a wʊnnɪ dʊr rɪ, nɪ chab sham dɪ shɔ, na ma kɪr kɔn yadda ka shakɪn ɪng kɛ wɪ, na ma kɛ dʊ shɪdɔn da na mɪ nɔ dɛ, na mɪ nɔrangdɔ shahsɪm bɪrɪ, shɪdɔ kʊn ma yɪm tɛɛ mwɛ a bɪn yɪ kɪ mɪ ya yaam dɪ wʊnɪ,na bwara ɪng wɪ, tʊnshɪ ɪng wɪ,bal ɪng wɪ, shɪdɔ dɪ daan ɪng shɪdɔn da mɪ nɔrang tʊ kɛ shashɪm dang nɔnɪ kingɛ, shɪ bɪ wʊsha ka, bɪ wʊshɔ ka,a a ma fwaratɪ wangɪn Yamba, a kɔyɪmɪnɛ dɪ shɔ, na mɪ nɔrangdɔ dɔn ba mang mɛ ɪng wʊshʊ dɪɪn a bʊtʊmɪn ba gara ma nɔ wangɪn wɪ shashɪm bwɪɪr rɛ, ba gwara ma nɔ wangɪn sha mɛ ba, a wɪ sham ɪng kashɔ gwara ɪng dɛ dɛ, ɪng fɪ ɪng nɔ wʊnɪ nɛ kɔ ɪng dəb tɔ mɪ yamɪ shɔnk kɛmɛ, mɪ ma nɔ ɪng bwangtɛ, bwangtɛ dang bɪ kʊrkang dɪ tɔ a? hmm, bɪ kʊrkang, bɪ nɔ bɪ kʊrkang dɪ tɔ a? bwantɛ a wʊr bʊ wɛɛr bɛ ba wʊr nɪfɪrɪ a? a wʊr bʊ nɪ, bɛ ba wʊer nɪfɪrɪ a? shɪr kɔnshɪn kɪ mangantɔ kɔ mɪ nɔ wangɪn sham, ɪng mang kalmɛ mɛ ɪng kab wɛlɪ, ma lamang dɔ nɪ, fɪ shɛl mɪ kʊntʊ,mka ɪng ngarɛ kɔ ɪng ngarɛ, ka ma rɪm ma, mɪ daam. kəna nɪ nan sheltɪn fɪ a nama nwads shɪ na mangɪn kerkən kɪ lɪkɪn bwɪm dɪ daan nɪ mang shɪdu bɪnu wɛ iɪng kɪnshɪn managari dɪ tɪnshɪn ma fwaratikɪm wangim nuba kə be shɪdo wunɪ kɪ kɪto naan shɪdɪn kəlmɛ wɛ iɪng kəshɪ shɪdɪn kəlmɛ dɪ daan fɪ bɪ dɛbtu dɪ daan ba dubu nɪ wunɪ a bwarɛ an tab yɪme yɪ nɪn kɪdɪ nungɪn nɪye dɪ wuremtɪn dɪ daan fɪbɪ dɪktɪn lɪ gwamnati bɪ dɛbtu a wɪɪn dɪrr shɪye kɪ nwatu wɪɪn bwa Yamba a dɪi ta dɪ kʊra nɪ nɪ bobtɪn dɪr kə wɪɪn dɪ fɪbɪn iɪng been shɪds ba lee kwaan yamba shɪnshɪɪn iɪng fɪbɪn bwara butɔ wushe kəm kwaan kəta kəta bwara butɔ a yelen dɛle kɪn nɪ fang tɛɛ miye a dɪi a naba dɛ naan shʊws. ma fwaratikɪm tulanshɪn na bɪlam naan shʊ wɪɪn shɪds wum kɪ keto kɪnɪ kerewɪɪn wɪɪn shass him bwangtɛ wɛ iɪng nai bɪ mang tɔ dɪbɪri bɪ mangtɔ yekɪm daam yabɪ shskɪn tɪm daan ɪn yaar bwangtɛ nɪ nstɔ bɪ kɪtɪm yal iɪng tikɪn bwɪn ﻿kana mang bɔ shɪnshɪ kɔ, na nɔ da wʊrɪn shɪn, na yakang mɪnɛ yakang a ngarɛ, <noise> shɛ dɛ wʊnɪ naan wʊnɪ wɔ kɔn nɪ mangtɔ, kɔ ya ma fɪr wɛ kɪngɛ, mɪ bwɛl-bwɛ kɔn shɪdɔn da nungi mɪ a kʊnnɪ a kɔm shɪdɔ tɛɛbʊn nɪyɛ a mang a dangɛ a mangɪm shɪdɔ a dʊr nɪ naan wɪ nɪ a chɔn na yakshadɪ bwii ɪng ka wɪ shɪ nanɪ nab shɪdɔ tɛbʊn nɪyɛ a kʊn dɪ mangtɛ. Ba yɪmɪn ɪng wɪ shɪdɔ wʊnɪ ɪng wɪ, kɔ ɪng wʊshɔ ɪng wɪ, nabbɔ wangɪn dɔ nabbɔ wangɪn dɔ, dʊbdɛ kɛshɛ nɪ,shɪdɔ kɛshɛ nɪ dɪ mantɛ, dɛ mangɪn waɪngɪn mɪ mangtɛ, wɔddɛ, ka kɪrkɔn nah ma shɪrashɪm, ka kɪr kɔn nah ɪng shɪrashɪ, ka dɪ tabɛ, ka mɪ nʊngʊr kɔ ,mɪn dʊbʊ <noise> ka ya fʊwɛ, kɔ ba merɪ kɔn na mɛrɪ bɛ a shashɪ, shɪdɔ dama nɪ kɛ wɪ ɪng chɪm tikir kɪ wɪ shakta lʊKtʊ shkta lʊktʊ kɛtɔ wʊ nɪ dɪyɛ, ma kʊntɪ ma tabɔ ɪng kɛ kɛtɔ wʊnɪ wɔ Ma yɪmɪn bɪ mangtɔ batashɪn ɪng wɪ, dʊrshɪ ɪng wɪ, kɔn daan Yamba ya ba dʊrɪn dʊr shɪnshɪn.Naan wɪ mɪ kɛkɪn ɪng na yɔrɔ, haɪ ɪng na kʊnʊng dɪ, nɪ dɪɪn wʊshɛ a lɛktɛm, ma kɔ a da ma, a da bɔ ɪng shɪ nwa nɪ ɪng Yebu ba, tʊrang mana, kamɪ kərəng mɪn nɪ kʊ, nakɪr shɪyɛ bɪ bɪtɛ kɔ na, tʊrang mana ɪng tɛyɔ ba a nɪ ɪng Yebu shɪn nɪ, mo, ma kʊn a fɪshʊ, mɪ mang kalmɛ ai, ya ma kʊn fɔ kɔn ma shamɪ ma mang kalmɛ dɪ dɪ nɪɪ a lɪ shɪdɔ ka kʊn dɪ shɔ bɪ mang mang kalmɛ dɪ shɔ a?. ﻿ah na bɪ mangdɔ kalmɛ dɪ shɔ, kɔn ka mɪ mang wʊnɪ, mɪ mang kɔn bɪ tɪ kɪmɪ kaushan sha, kausha ɪng nii mʊ a, kausha ka nɪ mʊ ai yɔde a kaka mangdɛ mɛ, tɔ yaam wʊnɪ bi mangɛ wɛ, kɔn kakɪ yɛ kɔ mɪ bɪ shʊkʊn dɪ kʊ, ba mang nɪ, <noise> tʊrang dɪ shɔ ba mang nɪ duk lokacin ba ba ba shɪrɛm dʊ ɪng,kɔn ba kɔ mangshɪ nɪ,kɔn ma sha kɔ mɪ yɪmbɔ wɛ ma yɪmbɔ nɪ ba bɪn a fɪ ka nakɪr kɔN shɪ na. Ba bɪn a fɪ ba bɪn bʊ a lɔ Yebu a? ɪng tɛshɔ yamba dɪ dʊrkɪm mɪ kɔn ka bɪ na kɪn kɛtɔ kɪ ɪng kausha kɔ, nakɪm kɛtɔ kɔ kɪ ɪng kausha ka na ɪng yarɛ kʊ ɪng tɪmɛn kɪmə ka ɪng nii kimə ka, ɪng nɪ kimə ka lɪ, kɪ dʊbʊtɔ dɪ tɪ ɪng shɪn wɪ nɪmbɔ, kɪm nabɪyang bʊrɛ kɪ kimə, kɪ mang kɛnɛdɪ, kɪ fʊk shɪdɔ wʊnɪ wɔ, kɪ mab nɪ ɪng Yebu, ka ɪng ka nɔ kɔ, na nwam nwam kawa dinəng a finəng na nwam nwa kawa. Mɪ kɛtʊ mɪ bʊttɪn dɪr ma, mɪ yabbang tɔ dɪɪn dɪɪn Yamba a kɔb, ɪng na na lamɪn kɔnshɪ a? nɛɛntɪn shɛlbɔ kinge ba kɔ dɪ tɛ ɪng shɛ kɛ ɪng wa fɪ, ma fa bwɛl nɔ kɛ shɪ ka tɛɛr bɔ shɛlbɔ, ma fa bwɛl nɔ kɛ shɪ ba tɛɛr bɔ shɛlbɔ, shɛlbɔ ɪng kalmɛ, shɛlbɔ ɪng kalmɛ, mɪ mang kwaan yaam mɪ chɪbɪ chɪbɪ wɪ, mɪ kərəngtu kwaan kɛtɔ, a lambɔ, ka wʊrɛn lɔ dɪ bɪtɛ naan shʊ wa? daan ɪng wʊrɛn lɔ dɪ bɪtɛ naan shʊ wɔ, nɪ a lambɔ nɪ a lambɔ kɔ shɪn shɛlbɔ nɪ a lambɔ shɪn shɛlbɔ na ba kʊntɪ dang, dang ma <noise> fa nɛ nɪ ba tɔkɛ a shwɪya kɔn a bɛ a wɪ tɛɛr shɛlbɔ kɪngɛ yam dabɪt dabɪt kɔ shɪ bɪ shelbɔ, ka lam bɪ yakɔ, shɪ shɪ ɪng wʊshɔ. ﻿tɔ daan yamba ba dur nɪ shɪshɪn, tɛɛ nɪyɛ wɪ a dii ba shɪdɔ ba lɛm kwaan shɪn nɛ, ka nɪ wɪ naan wʊnɪ nɪ kɔkang tʊ wɪ kɔn nɪ kɔkang dɛ naan namɛn rɔddɔ, nɪ kɔkang nɪbʊ fɪrɪm yɛ da ba ru, nɪ kɔ shɪdɔn da tamba tɛɛnɪye dɪ ba nʊngi dɪ, naan kɛtɔn kakɛ mⱳɛ shɛ kɛ wɪ, kɪ mang dɛ dɪ kalmɛ, ɪng kashɔ kɛtɔn kalmɛ, ɪng kake, kakɛ ɪng dɪ wulə tʊlangshɪn, kɔ ɪng wʊshʊ kɔ shɛ ma nam dɪ kakɛ kɔn bɪ mang mɪn kimgɛ, kɔ ɪng wʊshɔ shɛ ma nam dɪ kakɛ, kɔn na dɪbɔ kakɛ, mɪn naba mab dɛ. <noise> Tɔ shɪdɔ tɛɛ mwɛeɛ a kɛyɪ kɪ diɪn